Mfiri usha kwakwa le ngeukya kang'ama, ngakaba mswaki ngeenda dukani labda ngannde ho kanyama- mboka yani ngannde ngatramia na familia yakwa tukalya chao cha kwaya tuka maa saa so ngelima nganeburudika na wensangu labda kunywa tuwari aukatika micheso ya labda karata mpaka nngoto inamana kwete iruunda kasi nsito mfiri wo lo mfiri usha kwakwa.